Yë tamborko'o yë tambor a'ax chëmëk yë pax unk a'ax dun ji'im myaj woj pep'pyë madyë jedun ji'im myëdum jadun dun yanokëy.